باغي تتعلم لغة جديدة، في برامج كثير موجودة، وفي دورات كثير موجودة، انصحك إنك تلتحق بدورة من الموجودات يكون محاظر زين، ومع الممارسة للغة، و <hesitation> إنك تسمع هذي الدورات بتكون الأمور سهلة عليك، وبيتكون برفكت في اللغة الجديدة.